Курсӣ барои ман рамзи истироҳат ва мулоҳиза аст. Ман одатан дар он нишаста китоб мехонам ё фикр мекунам. Он бо оромӣ ва хомӯшии субҳ пайванд дорад. Баъзан, курсӣ макони гуфтугӯ бо худам мешавад. Ин як ҷои оддӣ, вале пуррамз аст.